ااا إلي هى المكونات تاع الكمبيوتر هى الأساسيه لانتيه سونترال ، و السوري ، و الليكرو ، و الكلاڤي ، ووو نستعمل عادي أنا هيكا القروصه متاعها هاذا للكلابيه فيها مجميع الحروف فيها محميع الأعداد.